Sarti njzakum njzak njzakum maksa njzakum njzga ba lapiya may damul biya njza njzga lapiya dagal nuda dagyar ko davakwar dagal nud dama ksah daɓan daɓan daɓan daɓan njza may damu bagar man ma njzgana dunuɓiya njzudaha di daman vsgatirra ləy man ləy man vgyatagara ləy vgyagapalva ardi da vgyatagara ləy ma ma gosha ardi dama zambag ku vakar dagal nud dama vaya chimana dagal nud dau usg duusg amma bajzal bajzg duniya may nud njzga maks ndakwanbiya htha, hthag nudah maksa din məngləy bokko haram lagwa da lag kud maksa ar nay kud njzga maksbiya dumi məng nan chiga hankal maksa tow njza sarta wuwa’a njzamay tashi hankali bi njza njzga bama hang njza njzga baman man man lapiy lapir lapir muda njza may chiga hənkalbi tov zarha adagal dama marantbiya njzaba malam maha rv tsagatsag kud ka maranta ba maraw may chiga lənkaləy tow malam maha ardada ma class a tir ar tsag tratsag ka zarha. Tow ba naks daban, daban, daban, daɓan, daɓan sagal nudah ar didaman dizarh dahua makaranta tow ba mum mum njzaməng makaranta ma gosha baya bayan dutsiyah ba gaɓaɗay ar dagal dama makaranta daɓa karutuu amma ndakwana tov məng tashi hənkaliya udda ndakwa mathay maksya ɗuwavaɗzg naksa mathay nudah njzgamakshi kuwar hthal-hthaga watsal watsg watsg nuda kuba takwar watsal watsg nudaha tow kum ghala ba gumnatiya ma dgəy nag numda na ɓagan gumnati ka kwawariya ma snavadanən na njzga lapi maksa kuwara ma bada damaksana ki njzga lapiya tov amma ndakwana kum ghata gumnati ma ɓagan gumnati ka kukwariya saduud damaksa tow dən ksa umtak nanjzga maksa ma may ksah biya agha uddahanəna agha udd bi sagir anjzga maksah dənksah inwa maraw kusar kathka sara’a magha magha may zəraksi valakinu ka thiksir ma ksudiythurni amma maksah tsa vlak vəlg nud k-thiktsra dumi.